<hesitation> au gegu laki ta a iagoto koki gana ai dori gevagiguto monai koki goilala merori gesi gavevagito monai au gatagu ta gebasiato au maki dori gebasiguto monana aragato taon lagana aveito au gatagu monai gebasiato. Monana aragato mu taon monai basi ai arageto aiagoto numa gana aiagoto mo mero gena femli gena dogoro akrarito gia tu moges na moges na baga vevagi monai gia tu goiago goagitaia au maki monai baga vevagi bena dori bege basigu gia tu monai bege basia bena numa tai bege torea bena au tu baiagoma gom nama kirami vau siago gia sini goria bena sini iagoma. Monana gaiagoto gaiagoto tu mo mero tu gebasiato gaigona gebasiato gaiagoto ospitol, ospitol ai naintin stich egabito guturiato gaigona dori gebasigutuato monai dokta gekirato gia tu lorinai baga asi lagana korikori be gia tu lorinai monana gagenogoito bena au maki. Adokoto laka kava laka kava, niuniu kava niuniu kava mogeri asi aurato korana laki dori gevagiguto dori amaseto auna maki agitaiani tu gegu maguri dori monai mogo ekubito ena agenogoito. Agenogoito numa gana numai akirato au tu gabu ta gana maki asi baiagoni gegu numai mogo bana gegu numai mogo bana tanu karagari laka tagui tagui maki korana goiragu ai bege basia au maki dori bege basigu sena laki akofutarito bena gau mogo ge basiato aragato ge laiguto senagi aragato bena araga lemato geri na a iagomato numai bena gegu atanuni mogo asotriani tarima geri akiragini au tu laki tarimagu dori kotuna gevagiguto sena laki ai bena amagurito. Bena ini toma tu atanuni aiagoni aiagomani benamo asi aurani ma mogesina veigari veivei bena gegu aiagoni aiagomani atanuni kekei mogo korana goiragu ai au gatagu dori gebasi maseato emaseto sena laki a emagurito initoma merona tu moga Mosbi ai etanuni autu aiagomato vanugai atanuni vanugai tu lorinai mogesina problemiri tu asi bogoitagoni mosibi ai tu mogesina problemri tu bogotagoni vanugai tu boiagomani tu kwaiet asi guru asi kara gemu botanu lekolekoni emu botanuni mogo problem tana maki asi bema vetaumuni. Mosbi au tu problem afta problem bo veini goi bege vetaumuni gevagimu gana bege goitagomuni tu bege basimuni mosbi tu tarima mabarari geri gabu bege gitamuni bege basimuni mogo o polis na bege fidimuni goi na asi ouraviniani gabunai boragasini bege gwanu masemuni bena goi tug emu bo mase kavani mogo mogesina laka taguitagui ai ben abo mase kavani o mai vanugai tu lorinai vanugai tu tana asi be vagimuni korana goi gemu vanuga tana asi be gwanumuni o be fidimuni korana mai tug oi gemu vanuga tarima mabarari libari goi, goi maki libamu gia goi garagarmu bona goi tarikakamu moge getanuni mosbi tu dia goi garagaramu tarikakamu gevagimu begetoni bege vagimuni korana gia tu asi libari goi Vanugai tu gevagimu gana tu bege kirani mani tug oi garagaramu goi gemu femli tarimana bena asi bege vagimuni mosbi danuri gabu boruri ai tu goi bege vagimuni korana goi tu dia gia gargarari dia gia gesi o tanuni o ogenani begoi bege vetugamuni strei bege vagimuni mogo. Vanugai tu lorinai korana goi tu gevagimu gana tu ma gemu garagara mogeri gemu bradas mogeri bege iagomani bege stopumuni bege gori lakamuni mogeri veiga lakavari na mogeri asi ma bono vei genogoi gana bena goitu bege gori lakamuni asigina boro mase dagarana tu goi tu gere gori lakamu.